Wartir jannde bana ñaamuki ñiiri, mboowa jannguki koo yilla nder miinti sappo e jowi, suɓu deftere mbelaende maa, naftiree e audio books fuu, ngam njaawa. Ta naftira e audio book ɗo a yaaway nden bo a heɓai wakkati ɗuɗɗum ndursa defte ɗuɗɗe.